الرياضات التي تتطلب أكثر قوة بدنية مثل رفع الأثقال وكرة القدم لأنهم يحتاجون مجهود كبير وتحمل عالي بينما الرياضات التي تتطلب أقل قوة بدنية تشمل المشي واليوغا لأنها تعتمد أكثر على المرونة والتركيز بدل من القوة الجسدية كل نوع له فوائدة وتقدر تختار حسب اهتماماتك وقدراتك البدنية